یہاں گارڈن بولے تو ایسا گارڈن جیسا نہیں ہے، دیکھو ہمارے بالکنہ میں رہتے، واں الگ الگ طرح کے جھاڑاں لگائے سو ہے، چھوٹے بڑے ایک ہے۔ ایک ہے ایلو ویرا کا جھاڑ، بھی ہے گلاباں کا۔ گلابی گلاب ہے، گلابی کلر کا بھی، لال رنگ کا گلاب ہے، سفید ہے۔ گلاباں بولے تو بہت اچھے لگتے تو، پھول کو گلاباں کے جھاڑاں لگائی سو ہے، بھی بولے تو دوسرے پھولاں رہتے، اس کے بھی ہے۔ دوسرے بھی بولے تو کیا وہ بڑے پتے رہتے تو جی، کھانے میں ڈالتے سو؛ باز والے اس کا بھی جھاڑ بول کے ہے، تلسی رہتی تو کیا بھی کام آتی۔ کاڑھا وڑا بنا لینے کو، کھانے کوں میں ڈالنے کو۔ تو ایسی طریقے کے جھاڑاں میرے کا جو گارڈن جیسا بول سکتے، چھوٹا سا بالکنہ میں بہت سارے پودے ہیں۔